Managna kiraro maromaro mi aho fa tsy dia hitako hoe isaiko magnano akory. Managna tennis aho, dia managna talon aho a, dia managna <hesitation> aigle d'or aho a, dia managna kapa tsotsotra. Dia eo <hesitation> izany hoe eo amin'ny vitsivitsy eo mi zany izy e, eo amin'ny isa dimy eo angambany zany.